Mahatonga le ragno amin'ny altitude ambony agny mandevy nefa amin'ny temperature tsy de ambony mety possible antony mahatonga izy satria ambony akany marikitry masôva, aveke aminjegny na tsy zagny koa misy possible hoe misy volcan amle amy ambanimbany aty.